يعني في ليبيا بتكون الحرارة بالنهار بتتراوح ما بين الخمسة وعشرين درجة والعشرين درجة يكون الجو يعني هيك حلو و <hesitation> بالليل بتكون درجة الحرارة بتتراوح ما بين الخمسة عشر درجة والعشرين درجة بكون الجو بارد شوية بس بيكون حلو للنوم.